Eme one mai akun co tara manuk ruis agu manusia aling le pening pening mnauk so pening le gula pening le mane eme pening manuk ga pake weras dea latung aku one mbaru danong do peliara manuk manga oisa mongko manuk manuk raci manuk bakok manuk miteng eme aku senang agu manuk bakok karna di'a wulu dise eme ngo'o tau acara ami one keluarga pande panuk miteng terus.